أفظل أن أحصل على الآيس كريم لأنه الآيس كريم طعمه لذيذ بالكمية نوع مختلفة و <hesitation> يمكن الإستمتاع فيه بأي وقت ويقينا من الجو الحار، عندما يكون الجو حار الآيس كريم هو اللي يفيدنا، والبيتزا بعد لذيذة بس الآيس كريم ألذ منها، ويعطيني خيارات أوسع للحلويات وللإستمتاع.